في مدينة الشخص العادي ينفج من <hesitation> عشرين لين ثلاثين ريال عماني في الأسبوع على الطعام، أما شهريًا ممكن يوصل ثمانين إلى مائة ريال عماني، هذا المتوسط.